Pus xli kiltsukut kat amalhi ichino ani ama akgtim papa ama enero, tanu no ama febrero xli akgtu- xli akgtu papa, tlawakani e lhtukit lhawakan xtakgal, wakan xtakgal xle kgalhto amalhi febrero, wakan "este" <hesitation> lhtukit cho- cho ampara no amaxli kgalhchaxan "este" <hesitation> febrero waparakan e lhtukit ta- wakan lhtukit tu xa xkut xa chocolate e xalhkak wakan tawakani no tsama kaxlancho tu wakan tsama xkilhtamaku tsama xle kgalhchaxan febrero, champara no xle kgalkutat febrero, wakani amalhi i xtakgal tuntsamalh ti ti- tin tawani xlhtukitakan amalhi seis xli kgalhchaxani ama febrero, talhawapara no tsamalhi catorce wakani no xtakgal wakani lhtukit, "este" <hesitation> cho mani nuntsa pus tatamakxtimi winti tu latayi lali lakapastak. Winti tsa xlilakgapast o winti tsa <noise> laskima wintu latayi wankan tsama xkiltamaku tapaxkit xtapaxkit amalhin ti tsa laskima pus lhuwan tu latayi para xanat, para tuntsa kalhawakani amlhi xa laktsu lekgaman, o amalhi muñeco, o amalhi tu kastakan tun kaliminkan pus latayekgokan tsama kilhtamaku i lipeku latayikan xanat xanat porque ama xa kilhtamaku li tapakuwi el dia del amor i de la amistad pus uxa amalhi ili lipaxkuanankgokan la tawayankgokan latayikan latun latie tuntse laktina para kawawi tu lalilakapastakan tsama no catorce de febrero xle kgalhkutat, i amapara no mani titaxtukgoli titaxtukgol ama papa mini no este chixa kilhumapa mini paxkua wakani tsama lhtukit wakani tsamalhi e lhkaka lhtukit xaxkut takatsi lapara tsamalhi xtawakatin kiw na lilhawakan ama lhtukit li talilakgapas kapulin tawani tsama esmantakiw untsama tali lhawa xlhtukitakan. Tasuakga tamax talakchit ta tamaxtuni xchuchut cho tamapupi xtsamalhi xskititkan ta tatsiki talakgmunu ta na tsikikan cho na mapupikan nalilakgpaxikan tsama laktsu lak xtawakati tsama kiw tu tulu lilakgatit kgalhtaxtu tsamalhi xcolor uno xa lipaxikani ama lhtukit lakino na mixki xcolor pus champara no kawawi i amalhi marzo, abril i tlawaparakan untsama talhawapara kawawi, latamananin latie tin lhawa xlhtukit latawa tsama axne talhawa xlhtukitakan xaxkut pus porque aku kawawi chi marzo <hesitation> talhawani xsakgsikan unti takgalhi xkatuwankan tin tachani xchankatkan pus lu u tali masakgsinan tsama "este" <hesitation> axni non talhawa ux lhtukitakan lha sakgakga xlhtukitakan tamaxtuyacha sino que <hesitation> talilakgpaxi aman tu wanikan sakgs tu ta- tatlawa ti tachitnan uxlakan ti talimasakgsi chono tsamalhi tsama liwat tulu kalhawakan axni paxkuanankgokan. Paratin tamakgaxtakgma, parati katamama, parati lakachi, parati latia tun lhawamak, latia tu lipaxkuanamana tsam liwat tulu kalhawakan wanikan tsama tsamalhi mole, tsamalhi <hesitation> karnitas, wanikan tuntsa mani lakgsitmikani ama liwat tamakchakani latia tun limakgamikan mak- makchakani para nakchuchut osu ka manteca, makchakani pus nuntsa no xa kamixkikan tsama ti katawayankan latian tu- tun talipaxkuanamani uxan tsama liwat tu lu tlawakan tsamalhi untutsa kuaniman tuntsa la laktina lak ma laktsilikan liwat xlapaxn unoxan tu lhawaparakan porque ja man pulaktim mastakan uxa mastamak para tsama liwat untu tsa laksitmikani talimapakuwi carnitas, cho amalhi mole tun lhawakan, pus lhuwaxa tu lakgmakankan tsama mole axni tlawakan, na mastakan u utsama tu luli paxkuanankgokan latian tu paxkua lama tankan u tsamali liwat katlawakan chon tlawakani lhtukit tu lekgotnonkgokan pus, tulu wakgokan pus tsama tuntsa tamawakani kpustan. Tsamalhi refresco tu wakan u likgotnunkan kpupaxkua pero pus ja pax u tawakutun witi lhawakutun refresco pus wan tsamalhi latiya tun chuchut i tuxtawakat kiw lama tsamalhi wanikan lhi tu <hesitation> stakan tsama marakuya ta tamaxtuni xchuchut na lakgsuakgayna li lhawaya min chuchut kgamaxnin na taxtuyacha wilapalh tsamali xla laxux osu xla ma xa xukut eso para amalhi tutsakuaniman xa kapulin smantakiw na tlawakan xa chuchut na le kgotnunkan e pus lhuwa xa tu kawau xtawakat kiw tse li tamaxtukan xachuchut le kgotnunkan latiya lhantse lhan paxkuanankan.